Singapore sagale ishin birrini eiii won namiraa dhufthee sagalumii inamaa maleysiati kaa chinati iyoo Kaa indiati won sagale ishian sagale biria won miyothuaf khurothua bush iii thaa ghubdu lila midhasiti umami flavours sagale ishian midhani iyo maaan yedheni paster iyo fonn bahariati fonn lukuati iyoo maan yedheni kakatenen lila tumeti ilmo khuruzif berre khang shirimpest